Ia, kô mahita aplikason edy za tafidriky naka tsy za amy izay nan̈ano izy tô. <hesitation> Ndrô io amy izay zen̈y karan̈a fan̈anôvan̈a siporo zen̈y, ia, karà zen̈y.